Qom laqtaqa na achetape

Na etaxat qaiachexotangui aso lapel

Aýem sho'oxoren yi Maradona ýioqta ñemeten

Aiem saxat nache iatee aiem iapaxaguetaq naga aiem napaxenaqta ayem naguie sayamachiguiñe

Aiem saishet ra ioqta ñicopita ra semetetac ana nmeena television qataq na iotta'at na'ashaxanpi qaica ca ñimeten

Da l'aqtaxanaxac so hua'au qadhuo' ýataqta onaxaic

AYEM YETAQTA ÑOQPITA DA IVIYEE NA MACHE L´VIQE NA IVOO´ QOM

Yi 'ima' aca 'alo cheta'ague deco'o ilo'ogue aca late'e qataq lasodo qataq aca l'qaýa

Aiem yocopita so iuaa chaaye onataxanaxanaiq

So hua'au qadhuo' huo'o so maiche lasotaxac da nvi' so nahuoxo

Aýem can ñaq ñapaxagueetac so sa ñiqopita da aýem qaýamaxalec da sedelec so qoiedaxaalec naxa

Nam i'otta't dalaxaic nayajnec qalota na sa sayaten nache i'ot da sa samaguiñi

Aýem ñiqopita da do'onaxan na qadhuo'

Cam ilotague' na qaica ca lma' ñisheguem taxa nqo'ona ca iuen ca lma' nache ishet ra itauan ra i'ot ca lma'

Na n'oita naqa'en ayem sequiaxan na ñaqpiolec qaica ca aloq

Ena iaqtaqa checoo't eñe iatee' qataq iape qataq iaqome

Ena hanoxot ñoqpita ateñe naxa ena lomaxaqui qaloq lopique l'paxaiq qataq Ena maxaso loqaiq malaxaraiq

Ena ihuoroguapi ena imaa' soxorecpi entaxanaxaq catac huoo ena ñapaxagueteq

Da icuennataxa na alhua 'ima' sooteña qoýotache da 'auot qataq atom qataq ýaguec na napaxaiaxa

Aýem ýi'oxonnatec so da'aistec so l'enaxat Palermo

Ñemeten ne'ena piguem da malaxadaic que' maiche lo'ýaxac qataq qaica ca lýa

Aiem alotaa' so nañiguishepi so ca atec iottaa' da lohuo'oxo ena mango , ena araza , ena banana , ena mandarina ,

Da huo'o ca ñivacacion ñamaqtec ena ýiqaýañicpi qaýoqta netaña

iye ima huo'oe da yañiguishe ara onaxaic da lañaxataxa.

Na ima' na huo'o da invirhuo nache huo'o so qarshe nacheso ra yayamaxajñi ena nma'

Eye imaa' imenaqtaha da cailoogue so ileutopigue aiem cataq iatee'

Ena alo da chetague da rochoo ena imaa' so ilohogue so latee' qataq aso l'huaa

Enye qan alua so ro cuentaxateq qataq lenteq co'ollaxa so iape' qataq so iaqome

Ena jooteña iñi paxaguenaqui dosolqa ne'ena qad'aqtaqa castellano qataq Qom

Na nolleq ielexa ishet da cardeteq ca huañe da ishet da canolleq

Ena lupo' na qadma' qaienataxana ena etaxat auaqpi qataq quenal

Ena imaa' ishet da unlo ena comisho qataq ena pioq

Aýem ñoqopita ña'axaixaatega ñi na'axaixaqui ne'ena dasotaxaic

Sauatton onele huaqajñi lenaxat n'tap

Ñoqopita da napona't naua ýaqaýanecpi

Na dalaxaic nentec saiaten enaua quenal qataq checna

Na dalaxaiqpi carhuoroua aiamagreta teque entaxanaxaiqpi

So ashaxaic ena ima' so ianoqolec

Ne'ena qadhuo'pi l'aqtaxanaxac da chegaqa'ague da aviaq

Saishet da comi caihia machiguiañe da ndootek qom teque huo'o na doqshec da huo'o na cantonaxaq

Caihuen da aioo ena aluate teque ielexa cai auconohua

Eye eta cha tiene arma uto huoo' ena lhuanaxanaxat

Da lohogue eye iquiaxaq da imaqta qataq yac inyetpegueua

Na naquitaxac na natrauo na dalaxaic ena vi'i'ye da dalaxaic ñapaxaguena ena informática

Ena nhuoshaxaqui ntaxanaxa ena taxaqui ra qaie't na nhuoshec

Na iactaqa achetape ena toba

Da insoc aiateteguet ena iepi da qomi' paxaguen chegoqtot qomi'